E karazagne zavamaneno mefiky zao vao mamoky feo da ao anatin'zany gne batery io ampesain'ny mpanano spectacle io moa zany da izy midobodoboky raha mefiny da ao avao koa gn'adabo, da ankoatran'izay de e volo e volo be io raha tapahy io da misy findro avao koa da mamoky feo ampiasan'ny mpanano moziky.